Irani wor tok dikeyoa wor hoda wor lola iyo hunguluf aduane gudio iran kaban ishian kaban inama kutumuu kaban dikeyo hamtua kaban wokti duft ak ades toko ama lama amo adun wo diram kas bat bati aduan lila gudioa won wot fakesenimu.